بدون تفكير بختار تخييم <hesitation> في وسط الطبيعة الخلابة <hesitation> لإنه ما في أجمل من الإستمتاع بالمناظر الطبيعية وصوت الماء، وال- الخظرة، المطر، الأجواء الحلوة، هذه فرصة ما تتعوظ، أما الحياة بالفنادج ما تختلف أبدا عن الحياة داخل البيت، يعني هو نفس الروتين، فما في إضافة، ما في راحة نفسية زي التخييم في الطبيعة، وما أجمل الطبيعة!